Ok, talawa ya ba papare taman xan mamainang orong sin xolxol in ainaman. Tino, tino gita arara gita eses taman, tamat axuk mu a muina <hesitation> lan abia tino gita gita ba ati bula we xan mamainang iwa ti xosora gita bia bula. Bia- bia mamainang axap axap xa xap xap ina nawe gita na xilala sin gita xuxuk. Ti tino xal ti a- a axap malen tino talawa gitata manman lalan o gita ba ati we bia xan mamainang iwa ti xosora gita a manman sin gita gita eses taman ngali asinxan sin no inaman sin abala no met axap. Axap a axap malen no met sin no taim gita ti dokdok axap mamaxet a buxa no mat mara a buxa gita ba lasi talawa sin abala no lengo o ino met o inaman di sas amante no inaman axap xa mamainang bia ta manman gita lasi we iwa ta san iwa tamat ta san ngali aina o di xap san ngali di, mil di sas amante di, gita lasi we tino sin abala no leng axap maet bula axap gat abia xan mamainang iwa ti xosora gita. Nawe gita eses lan inaman laba o sen xolot bia gita la gita ba lasi no mat mareng a chaxa, axap asait bula taman abia xan mamainang Iwa ti xosara gita bia ta manman axau, gita ba lasi a no mat mareng ta xap axau bala ta manman. Ya papare ya san ngali gita xuxuk gita ba ati we atala, tino orong ti tali sin gita a mamainang buxa. a watwat nawe gita xap nan kilala abala gita ba chap it? Axap xida xa xolot ngali chap. Amuina tamat axuk mu ya ta manman ngali gita ba lasi abia mamainan naba manman chap leng sin no inaman. O bia mamainang bia gita eses taman gita lasi sin yaxa xida turam. Talawa u ba xap lasi abia num bia xan axau iwa ti xosora gita. Lalan no tamat o inaman xuxuk amuina amuina sin chaxa, chaxa bia tamaman gita ba lasi we sin sin sin taim orong ti xosora no mara xalame no mara ara a maminang, taim chaxa ta chiga lan tino gita lasi we mata birum a paxchi no inaman gita ba lasi chaxa bia ta manman mi no inaman. Gita axen gita urungxe gita xosora no tinaxa taman chaxa o bia xan mamainang orong axap manman so gita xuxuk gita na ati ngali sali abia no chaxa gita mas xalame sin abia xolot gita ba sebula tataxina xida untino o gita na eses mi, ngali abia xan axau naba manman ngali a xan titi xan titi o gita na taxa etudim.